Siapkan pah <hesitation> untuk hamburger, melibatkan pemilihan no pengelolaan daging, pembentukan paty, memasak losa tasak ka dan menyajikan <hesitation> dengan roti dan bahan pelengkap